A s'fa 'na piantagiun dë pioppi e pöi dopu a s'taiu e a s'portu ën la fabrica për fe la lavurasiun për pöi feie diventé carta